Ngomi untuk loloda loloda maena mia tradisi ada dua pertama nako mi hidup nyawa atetap o nyawa dan mia cara menghormati ngopa ngopa muda mana inagenala nanga mia budaya tertentu budaya tertentu mena harus majobo mena harus mimasi demo manga baluka a ngomini kan pesta mena mimasi demo nanga baluka mena cara penghormatan tetapi dunia kan mana sebagian besar mena tampa yomasi demo turus yoma jobo de toona manga mau masirete a mage oka hika dalam keadaan dunia oras kangano mana nako sidago posabarang maakibat yahuku akannasi susa o balu balu nosi susa balu susa maena maakibat torou done mangoka sigado make susa yosone dan lain lain sebagainya maena <noise> ka nang manga hidup sudah terjepit jadi seola ola koya mote wa tradisi o balu nako mia ngomi mia balu yotagi ka dika na nia majobo yotaika kakuka atau dokuka atau yo lila a maena harus yomasi demo a ngohi papa bolo mama neika totagise ai parlu gena tapi nako tampa menghormati atauka bukan manyawa mana adalah binatang.